áa ndeembá utúr uyámaţ, këëmbá pëlena iñaan kay nëëme ná mëënde uyámaţ. Mëënde uyámaţ, fok këënjúsar. Këënte muntúmú pëënţí pëëñáal pëëmëënţ pun. Uwus mëënkaka deewul, mëënrum káñáal. fok këënjúsar ba, këënjeej bëëros këënjúsëná mëëntum. Ná uliyëk, fok këënjeej bëëros këënjúsëná mëëntum. Abetu uyámaţ kay fok këëñáw mëëntum, këënte mëëntum wëtan.